वेगवेगळया रांदपाचे पद्धतीचो अन्नधान्याच्या पोषण मोळाचेर परिणाम जावं येता। हांगा एका संक्षिप्त नियाला दिला। उदकाचेर आधारित रांदपा उकलपा, वाफा कडपा उदकांत विरगळपी जीवनसत्वं। जशिं विटामिन सी आणि बी जीवनसत्वं उणीम जावंका शकतात। सुकि उष्णतायें रांदपा भजून घेवापा ते कांया पोषक तत्वं मोडून उडवांक शकतात। पण हेरांची जैव उपलब्धतया वाडवांक शकतात। चड उष्णतायेंता रांदपा तलपा वा लसापा कंया पोषक तत्वं कबर करून अस्वस्थ संयुगं तयार करूं येतात। पोषक तत्वंचे नुकसान उणीं करापाखातीर सौन्या उष्णता वापरात। ऊण्य वेळा खातीर शिजवचेम आणि ऊंयंता उणीं उदक वापरचेम।